Zisendi nishinda shilai, zisendi unyala khunumishila vulai maisha gogo gavee malai unyala khusomeshera vana uzile musukhulu uripe zi school fees, unyala khuvaa murima ulunje vianaa mukhole maendeleo zisendi unyala khugula murimi uyumbukhe inzu unyalakhugura murimi unhoree maendeleo gogo uvaje vindu vivee vilai unyole shindu zisendi nyala khukhorera viashala nyarakharaa naviashara tafauti tafauti urekhu zisendi ziozio zikhawee faida zisendi nishindu shidai nurumishire vulai uzi muyanisa ururize isandaria uruzie fungu lakumi unore zipararia zia nyasaye zisendi unyala khurugula zisendi unyole mwana. Wamundu ahiri khurunja school fees umurunjire school fees. Unyala khuvugula zisendi uguriree vana vovo shikhuria mavee nuvumenyo vulai unyala khuvugula zisendi uvugali vana vovo uvujendize avundu tofauti tofauti vanyole masomo tofauti tofauti zisendi nishindu shilai nurumishire vulai lakini khundi zisendi. Zii zimanya zivee zindamanu nurumishire vuvee nuri nizisendi zinyishi sana uvezanga namabare zinyishishana alafu inyparo zana qakhola uvaa numurima qwoqwo qurumura vwanyavwangu unyala kuvaa niipuresha unyalu kuvaa nipuresha unyala kuvaa navulwale rwisuhiari unyala kuvaa na mabwale manyishi shichira zisendikhandi unyala khuvugula zisendi uzii ukholelee iraha yogo iraa indamanu uree mundu wakhungwa malwa uvemandu wakhukhola vindu vitamanu khuira vandu ndio zisendi zilavaa zirumishirwe vutamu. Unyala khuvugulazisendi uzii ukholelee vindu vitamanu khari unyala khuaa vana vati zisendi vakhololee vindu vitamanu vumalaya ndio zisendi zirumishirwa vutamanu.